لو جان بأمكاني اني اعود بلزمن، راح اختار انو اني ازور العصور القديمة مثل مصر الفرعونية او اليونان القديمة و اني ايضا حابة ادري شون جانت الحضارات العظيمة و القديمة تبني مجدها و افهم اسرارها الثقافية.